Ny musulma koa zay ny favavaha islame avao koa reo zany tena fivavaha nisy amindreo agny da da manao fivavaha islamy avao andreo zany Fe tsy maro